Na vota un gruppu di fati si persi ni lu munnu di l’essiri umani. In principiu li fati eranu cuntenti di vidiri cosi novi e posti mai visti ma doppu un certu periodu si stancaru di la cunfusioni e accuminzaru a circari la via pi turnari a lu so munnu incantatu. 'Un c’era nuddu ca sapiva la via e perciò li poviri fati eranu dispirati. Un jornu ncuntraru a un vicchiareddu cu la varva longa e bianca. Lu vicchiareddu canusciva a li fati accussì ca li chiama e ci indica la via.